מ'נעמט די פאדעם מיט די נידל און מ'גייט אריין און ארויס, אריין ארויס, לויט די פעטערן וואס מ'וויל מאכן. און ס'קען געלונגען א הערליכע בילד.